Karazan̈a lôza voajanahary haiko: ery tsonamy, siklôny, avy iô horohoron-tany bôkà eo koà iry iry azôvy mà izy in̈y? <hesitation> Volkan zen̈y edy e.